Ny fomba nampianaran'i dadanay ahy ihany no entiko mampianatra an-dry zareo, izany hoe apetraka eo ambonin'ilay bisikilety aloha ilay zaza an, dia amin'ny voalohany tazomina ny ato aoriana. Avela izy hivoy, dia mandroso ihany izany, ianao mbola mitazona ato aoriana. Dia rehefa mandeha halavirana lavidavitra kely izy an, rehefa hitanao hoe manomboka tsy mivilavila intsony, dia avela moramora tsy tazomina intsony, fa tsy miteny an'azy ianao hoe efa navela, fa avela izy handeha irery an dia lavidavitra izy vao mahita anao hoe hay efa tsy mitazona intsony kay.